Silmänägemist kõnõldas, et põrknas pidi parõmbas tegemä. A no määntsegiq vitamiiniq ka viil ummaq, a ma olõ kuuldnuq, et põrknas pidi silmänägemist parõmbas tegemä. Määnestki muud ma joht ei tiiäq.